to zance a gnama rayuwa miɗo coonaki to har nakikan gaskiya a a kuhifa kuti chanjasu coona kɨnai yaddai miye sinakani mindɨ gyaɓoni kuti ndama wankau kusan da miya ɗiga coonakɨn midu ragukani aɗisu tsadai ndama irin wonta shigil yaddai muye sɨnau to ashiyikani mi tlama mi marma wankawafa ashiyi komai araha kuma mi ndikaga ndɨkaga figatii hambata nai tlinkun kaina. Amma coonakɨn taka mobu komai rigatasu to atakaice miga ɗiga mindu a do shaani na gwahi gwahi na coonakɨn ji badira a a kwahi gwahi na coonakɨn ji badira a <hesitation> kwahima ndi kagakɨn daɗi mimata ndaka daɗi mi a shiji ja miya mi godesu ghɨnsi amma shekarun baga mimar komai a swakike yauwu hamta komai a saukɨ miya ɗigami ndu rayuwa na buya arara nakin a daɗi to coonakɨn dai cigaba jagi sosai. Yauwa cigaba jayi sasai ayi kutato dabunda bon amma kama ji a raguwaka wahatla su dzakai to mɨja ɗaga atakaice wan gwahɨ na coonakɨn mɨya ɗiga midu tii gwahɨ ba, ba tima amfaniyu atana baya atana shekaru baga saidai adore daɗinu sikume cigaba ji d’ahɨ ashiyi misimma wayau mi simma wi haman to amma coonakɨn dan, uwana saryika fazaru ɗo wag ana tatirau yauwa kamai na ɗigagou to bambaga nusi tii nakɨn mallami dzikɨn tata tambaya won tii coonakɨ agahma ina rayuwa na shiyi in ana coonakɨ wona ndɨna a ɗaɗiya to mun ansa bamundata tsaga ji mun muna ɗiga munndu rayuwa na coonakɨn ara rana shiga a na coonakɨn yauwa arar nashigi awahala sadai kama cigaba ji sasai dahi tomɨya gode ghɨnsi tangan zancana zoncana. Aa tangan zancɚna tsada na coonaki na anfani fiya ɗima tlaɗi ashiyi fa vuwahu fabi kiga buhu nahu fa mutsau kalila mɨr ndɨ tsahu laimɨr akanhu amma coonakɨi haka kiga bahuwa shikafa nafukani fa vawaga kasu fabi mtsa kani to ndɨ karami mɨr to ashiyi figa mutsa kutikani a araha yauwa to amma coonakɨn fiye mutsa anfani a tsada fa kina tsada to amma mun har canaki munaya won ashiyakani arara daɗi arara a daɗi coonakin tangan tangan tangan anfani mima kɨmaga anfani nduma kɨmaga anfani winata shiyiyu buwaha figa viwahu fibi mara anfani akwakwa amma coonakɨ kwakwa moya ba vaa anfani kau yauwa yawaci a vado baha kafin ace kamaima tamma gɨn batla ɗi kafin vawakɨ matsawa anfanika a vatlusai. to muna ɗiga mudu gwahi na shiyi arar ana coonakɨ a daɗi kuma ashiyi yawan fitinu moyu fitince moyu yauwa wɨma ɗigafa ndu wihamu awitaha figa aratla vikan ba kɨr mayu ganfashi moyu wima ɗigandu tlin magu amma a sauki amma coonakɨn kwa gwahika fitlamau hmm fika ara anfani nahuka ndi kiyafaii tangan anfani coonakɨ awashin fiya vahu fabi kura shinkafa ndɨ batlin dibi zikakahu shinka. Fi ara kutinihu ndɨ kiyahaii to ashiyi kuma su akirka gaiyi amma ndɨ ma iririn coonakɨnu to miya ɗiga midu gwahi na shiyaikaa arar ana coonakin a daɗi coonakin miya ɗiga muduu gwahi a kɨmaitasai wimana wima wima wima iya ara wihamu wauwa wɨma iya ɗigau kuma ashiyi tanu tlai ndi taiga wɨ wɨ bara nusɨ kawai ndi tuji wi zance na kotu moyu yauwa wɨham moyu ndi zama tlafiya watii amma coonaki fa gwahi moyu gwahi moyu ba daɗi coonakinu kawai mɨya ɗiga gwahi nate ciɗu ararara afɨyatii gaskiya wanna shine dai dai inkaji ghɨnsi allah ken.